Aita e Ancilu sunnu dui picciutteddi ca ci piaci la musica. Ancilu e Aita ‘un si canuscinu. Un jornu Ancilu e Aita nisceru di la scola e cu li so amici jeru dintra un bar e distinu vosi ca si ncuntraru dda davanti e si misiru a parrari. Li dui parrannu parrannu, sappiru ca l’autru era appassionatu di musica e decideru di si vidiri tutti li simani pi studiari e sunari la citarra nzummula. Di lu primu mumentu ca accuminzaru a parrari, li dui si nnamuraru ma affruntati ‘un si dissiru nenti.